اكلك شوف اعرف والله انت هسه حيل ضايج من الموقف اللي صار بس يعني شسوي راح تظل مضوج نفسك وما ادري شنو هاهي موقف صار وخليه وراك لا تظل تفكر و هسه شوية الخ نطلع هذا واذا تريد نروح على مطعم لا ترجع للبيت امشي وياي نروح بالمطعم شوية نغير جو ها شكلت